Keme wele ɛkʋ nʋ akɔne wele ɛkʋ mʋani mʋayɔ yanawɛ kakɔ nadʋɛ mɛ aʒɛ ɛfʋɛbʋakʋ ɛlu ɛlʋɛfʋɛ mɛ eseleyi ewele bvala mabuʒɛ awala ɛfʋ mewlle maʒe awʋɛ e avani etʋkʋidʋ kaliɛtʋ la mɛ ayɔdʋnʋ ɛƒʋ bene mayɔ mʋ ɔvlɛ ɔvlɛ kafowele la makɔnaʒɛ atʋnʋ atʋnʋ mewele atʋnʋ wanibi mabayɔ anʋ bɛtɛ kakɔnadʋɛ kaƒ kayɔɛ la mɛ akɔnaʒɛ ʋli ayɛfuɛ mewele ewele bala mabaʒɛ ʋvʋ ayefu wani mewele kewele bʋala matsɩʒɛ matsi rani metʋgʋibi dʋ akɔ newele ɛkʋ amɛla anane wele ekʋko nʋ paskenʋ nibewele ɛkʋ mɛ akɔne wele amɛla.